gott kvöld konur af erlendum uppruna stigu fram í dag og sögðu frá grófu

kynferðisofbeldi mansali mismunun fordómum vanrækslu og útilokun þetta er innlegg þeirra til metoo uppgjörsins við kynbundið ofbeldi hingað eru komnar þrjár konur úr þessum hópi veriði hjartanlega velkomnar

og hvernig þær voru já og nei já það kom mér á óvart hversu grófar sumar voru ég held að það

að viðurkenna að þetta er til í okkar samfélagi tvö þúsund og átján en nei að því leyti að ég hef starfað nógu lengi með foreldra það er ýmislegt sem gerist þar

og skylda gagnvart kerfi sem ég þurfti að vernda svo það er ýmislegt sem ég vissi þar en mætti aldrei segja ganga ákveðið langt í og þetta var kannski bara minn tími kominn til að gera eitthvað fyrir þær sem ég

með þessa byltingu í gangi þá eru þekkja mig

stöðu sem ég hef náð í samfélaginu og þær leita til mín nú er ég dottin úr pólitík svo ég sagði

hvernig hefur dagurinn verið ég

berast manni yfir þessu öllu ég segi eins og Nicole sumir hlutir koma mjög á óvart og sumir ekki það sem kemur á óvart og ég fyllist á tímapunkti vonleysi er að allt það sem vinna í síðustu fimmtán ár sem ég hef verið í þessu hlutirnir hafa ekki mikið breyst það eru mikil vonbrigði það var einmitt

sem kona sagði okkur frá fyrir fjörutíu og fjórum árum hún sagði æj ég veit ekki en jú það hefur gildi

átti að vera efst og það er hluti af þessu

möguleiki og tækifæri sem er bara sóun í okkar samfélagi sem hlusta á okkur tala hérna það er hægt að lesa þessar sögur allar á netinu bæði á ruv punktur is og það var nú Kjarninn sem birti þetta fyrst en þið eruð veit ég í í öðrum hópum þið eruð allar með ykkar feril

og nærumhverfi

kvenna af erlendum uppruna öðruvísi en sögur kvenna sem áður hafa stigið fram og þið hafið séð í í öðrum Facebook hópum já algjörlega hvernig þá þetta er náttúrulega í fyrsta lagi

í þeim hópum er er það í vinnu þetta er líka innan heimilis

konur konur eru að verða fyrir heimilisofbeldi og finnist að þær geti ekki leitað einhvers staðar til að fá hjálp eða það séu úrræði til hyanda þeim

í þessum hópum til dæmis í pólítíska hóp þá vorum við að ræða

áreiti og ofbeldi hefur átt sér stað þar hér erum við að tala um konur sem

og aftur kerfisbundin á vinnustaðnum á heimili í kerfum sem þær mæta ég er að tala bara um ein kona sem hefur

bara mætir í vinnu og þarna er bara kynþátta og kynbundin mismunun

bara er hún að leita einhver réttindi eða bara hún er neitað túlk hjá spítalanum ýmislegt svoleiðis sem gerist sem heldur sumum við sjáum líka bara sögur af einhverju sem er ekki hægt að kalla neitt annað en mansal kona sem er fengin til landsins og hún þarf að sinna manninum sínum kynlífsþjónustu og lýsir þessu ofbeldi sem er ekki kynlíf hægt að kalla heldur ofbeldi er þetta algengt heldurðu ég veit ekki hversy algengt það er en ein kona er of mikið það sem ef við tölum um þetta kerfisbundið misrétti og skort frá kerfinu

Íslandi sem á að vera fremst í jafnréttismálum að

sérfræðingur í þessu en jú það er tekið á mansali en hvernig er þetta leyst konur eru sendar út já ég kannski nefni það í því samhengi að það er ákvæði í útlendingalögunum sem tekur á hugsanleg

og svo fórnarlömb mansal þetta er ákvæði sem eru heimildarákvæði sem þýðir að er bundið mat stjórnvalda

að ræða eða ekki og hlutverk lögreglu skiptir skiptir máli þar líka hvort að rannsókn lögreglu leiðir til þeir niðurstöður að þetta sé í raun mansal svo eru líka konur ákvæði í útlendingalögunum sem vernda konur sem hafa verið giftar eða útlendingar ekki bara konur

sem hefur aukast líka í þessu því miður útlendingar geta verið áfram á grundvelli þess dvalarleyfis sem viðkomandi var á en þetta er aftur

og það er náttúrulega á ræðst af því hvaða niðurstöðu Útlendingastofnun kemur að og það er eitt sem er í þessu

að viðkomandi þarf að hafa kært málið til lögreglu eða önnur gögn sýni fram á fram á þessu eða leitað til Barnaverndar út af þessu en við höfum séð séð

ef að kærur frá lögreglu eru ekki til að dreifa eða kvörtun til

Barnaverndar það er í mörgum tilfellum eða nokkrum tilfellum hafi verið þýðingarlaus þannig að virðist vera þá er viðkomandi þolandi fórnarlambið sent úr landi já þarna skiptir engu máli finnst mér við matið hvaða menningarheimur eitt eitt orð sem að þið hafið talað um er menningarlæsi menningarlæsi menningarnæmi stjórnvalda það er talað um í þessum sögum vantraust þessara kvenna til opinberra stofnanna til dæmis Barnaverndarnefndar sýslumanna skólayfirvalda og ýmissa hvernig birtist þetta má ég bara bara grípa aðeins hérna inn í ég var á fundi ekkert fyrir löngu og fólk bara ábyrgt fólk

innan kerfis hérna þau byrja að tala um þetta fólk erfitt að vinna með þetta fólk og ég bara hvæsti og sagði getum við ekki bara talað um tækifæri og skapað tækifæri fyrir fólk af erlendu bergi því að þetta fólk er ekki viðhorf sem við sem störfum innan kerfi eiga að hafa viðurkenna að við höfum fordóma fyrst og fremst og svo finna leið til þess að mæta fólk því þessum kerfum sem við erum að tala um sem fólk upplifir mismun og misrétt og brot þetta eru allt

svo margt að segja eitt af þessum sögum frásögnum sem við sjáum í dag það er kona sem talar um að hún hafi leitað til lögreglu vegna ofbeldis innan heimilis lögreglan mætir og þarna er talað um að hún búi eins og villidýr

svo kemur barnaverndaryfirvöld fulltrúi þaðan og talar niður til hennar og svo talar lögreglan við ofbeldismanninn en

segir hún ljúka sögunni

ég er fórnarlambið í þessu en hún var algjörlega sett til hliðar þannig að þarna skulum við

passa okkur á þessu og fólk náttúrulega vantreystir stjórnvöldum út af svona viðbrögðum og leitar þá síður og vera í ofbeldinu og vernda sína nágranna eða sína vinkona eða sína samlendur en ekki treysta á þetta og það er ekki gott eitt af því að tíminn hleypur frá okkur þessar sögur eru komnar fram hvaða væntingar hafiði um að gerist í kjölfarið það sem ég vil alveg eins og allt kynbundið ofbeldi og allt það sem við erum að upplifa núna og sjá í metoo hreyfingunni að gerast við þurfum að kljást við þetta sem samfélag þetta er bara öðruvísi á þessa umræðu og það sem við viljum mikið að gerast og stjórnvöld eru

skipa hópa hér og þar og ég held eða ég trúi að það sé mikill vilji að gera eitthvað almennt í þessum málum að raddir eða samfélagi í heild er ekki í lagi er ekki eins og það á að

hag samfélagsins í heild að það verði tekið á þessu máli þannig að ég hef líka bara fólk verður að horfa fram á það að hvert innflytjendur til þess að ná að fóta sig í samfélag þetta er sigur

vegna þess að sjáðu hérna þessar þrjá glæsilegu kona við erum

í nýju leikriti sem frumsýnt verður í Borgarleikhúsinu annað kvöld verkið byggir á teiknimyndasögum Lóu Hlínar Hjálmtýsdóttur

fyrir mig gerðu það María Heba fékk þessa milljón dollara eða hundrað og fimmtíu þúsund króna hugmynd að gera leikverk þrífast ekkert ægilega vel nálægt hverri fer svona mjög ómerkileg atburðarás af stað þannig að þær neyðast til að kynnast en fólk sem er ekki gott í samskiptum svona aðalverkefnið mitt var að reyna að ná fram þessum kontrast sem mér finnst vera mjög lýsandi fyrir hennar teiknimyndasögur sem er

hið hversdagslega svona grái hversdagurinn versus

á móti einhverju svona

þessi heimur sem hún skapar þetta óraunverulega hið raunverulega á móti hinu óraunverulega ég er að reyna að ná einhverju jafnvægi þar þetta er svona kaldhæðnislegt og mjög mikið svona tuð og já svolítið bara svona eins og samskipti sem ég þekki þar sem að við höfum svolítið mikið leyfi í minni

að segja alls konar hræðilega hluti nema bara í léttu gríni

ert kominn út fyrir það samhengi þá hljómar það hræðilega og það hljómar hræðilega á pappír veginn að útskýra það fyrir þeim til þess að

María Heba ein lekkvennanna í verkinu kynntist Lóu fyrir þremur árum eftir að hafa verið aðdáandi hennar um langt skeið þá kviknaði hjá henni fyrst hugmyndin að því að gera leikrit úr teiknimyndunum lóa tók mjög vel sem var fallegt af henni og í framhaldi förum við með hugmyndina til sokkabandsins sem ég hef unnið talsvert með Arndísi Hrönn og og þar með

fer boltinn að rúlla ég leik hana Brynju sem er

er að koma aftur heim má segja

kíkjum inn í einhvern óraunveruleika og svo bara búmm strax inn í aftur hversdags einhvern gráan hversdagsleika eitthvað svona lítið pizzu álegg á pizzu og verkið er eiginlega bara um pizzu eða ananas og skinku á pizzu og hversu hræðilegt það getur verið ef maður fær vitlaust álegg á pizzuna sína jaðarinn er að færast sífellt nær miðjunni segir Gunnar Karel Másson listrænn stjórnandi myrkra þar má heyra margt af því framsæknasta á sviði

Bergsteinn leit við á æfingum í aðdraganda hátíðarinnar þeir straumar og stefnur sem eru í samtímatónlist í dag eru að við erum

líka að sjá fólk er að leita meira í og innsetningar erum að sýna eitthvað af því ég myndi jaðarinn er nýja miðjan opnara fyrir tilraunum og

vill sjá eitthvað sem það hefur ekki séð

við höldum samt í broddinn á hátíðinni í ár til dæmis leika After still park í

Caput hópurinn heldur tónleika í Fríkirkjunni á föstudagskvöld og kammersveit Reykjavíkur og kammersveit í Póllandi leggja saman krafta sína á

eins og við sjáum á fimmtudag það byrjar hægt og rólega með innsetningu klukkan þrjú

því kvöldi orðspor hátíðarinnar hefur vaxið mjög ekki síst utan landsteinanna en um þrjú hundruð flytjendur og tónskáld sóttu um að taka þátt í ár

gaman að fólk vill koma hingað og sýna sig sína músík og

það sem þau hafa fram að færa en líka upplifa hátíðina við fáum

mikinn áhuga frá erlendum Reykjavík og Ísland eru mitt á milli Bandaríkjanna og Evrópu og

og fær að sjá hvað er í gangi beggja megin við hafið